Ny appareil photo numérique ah zaigny, <hesitation> karazan-drahà cadre hely amin’ny écran arô fôgna izy. Fô malà-tsary aminazy tsy mila ôhatra manantogno be marîgny be fô na avy lavidavitry karaha nigny koà fa tiàntegna aminje pôzitegna, to de fà kitihigny izy to defà azony avakagny sary, karahanjegny fômba fiasagny, tsy mila <hesitation> atô manantogno be fô fa navy lavidavitra koà fa tiàntegna to defa kitehigny.